Pa megu, la palabra segurança no tien ná de vel cona palabra multa, un ponel, sino que con poel andal con atranquiju en sin nesseciá de tenel que guipal patrás. Peru me da que la vida d'ogañu no está aprepará. Mos empican al mieu porque quandu tenemus mieu queremus segurança i ya no mos precupamus de más ná. I essu lo sabin la genti que mos govierna.